بحب أن أنا في نهاية الأسبوع أن أنا أسهر وان أنا ممكن اخرج اقضي وقت مع اهلي وأصحابي <hesitation> ممكن <hesitation> اتفرج بالليل على مسلسل او فيلم أنا بحبه اجيب حاجة حلوة من الحاجات اللي انا بحبها أعمل حاجة في البيت تخلينا أكلة حلوة أو مشروب حلو اشربه وانا بتفرج على الحاجة اللي انا بحبها